Ten, kuŋaal, tuur, mendrii, oddoy, ottuk tal tek, ottuk tal kuŋaal, ottuk tal mendrii ottuk tal ottuk tal oddoy, ottukoo mbar tal tek, ottukoo mbar tal kuŋaal, ottukoo mbar tal tuur, ottukoo mbar tal mendrii, ottukoo mbar tal oddoy, ottukoo kuŋaal tal tek, ottukoo kuŋaal tal kuŋaal, ottukoo kuŋaal tal tuur, ottukoo kuŋaal tal mendrii, ottukoo kuŋaal tal oddoy, attukoo asaal tal tek, attukoo asaal tal kuŋaal, attukoo asaal tal ku attukoo asaal tuŋaal, attukoo asaal tal tuur, attukoo asaal tal tal mendrii, ottukoo asaal tal oddoy. Ottukkoo tuur tal tek, attukoo tuur tai kuŋaal, ottukoo tuur tal tuur, ottukoo tuur tal mendrii, ottukoo tuur tal oddoy, ottukoo tuur tal oddoy ottukoo sittal, ottukoo sital tal kuŋaal. Ottukoo sittal tal tuur, ottukoo sittal tal mendrii, ottukoo sittal tal oddoy, ottukoo mendrii tal ottukoo mendrii tal mbaar, ottukoo mendrii tal kuŋaal ottukoo mendrii tal turu, ottukoo mendrii tal mendrii, ottukoo nendrii tal oddoy, ottukoo iyyaa, ottukoo iyyaa tal tek, ottukoo iyyaa tal kuŋaal,, ottukoo iyyaa tal tuur,, ottukoo iyyaa tal mendrii,, ottukoo iyyaa tal oddoy, ottukoo oddoy, ottukoo oddoy tal tek,, ottukoo oddoy tal kuŋaal,, ottukoo oddoy tal tuur,, ottukoo oddoy tal mendrii,, ottukoo oddoy tal iyyaa, ottukoo oddoy tal oddoy, dakak, dakak tal tek, dakak tal kuŋaal, dakak tal tuur, dakak tal mendrii, dakak tal oddoy dakak tal ottuk ton, dakak tal tek, dakak tal kuŋaal, dakak tal tuur, dakak tal mendrii, dakak tal oddoy, dakak tal tek, dakak tal ottuk tal tek dakak tal ottuk. Tal kuŋaal dakak tal ottuk tal tuur, dakak tal ottuk tal mendrii, dakak tal ottuk tal iyyaa, tal, dakak tal ottukoo mbaar, dakak tal ottukoo mbaar tal tek, dakak tal ottukoo mbaar tal kuŋaal, dakak tal ottukoo mbaar tal tuur, dakak tal ottukoo mbaar tal mendrii, dakak tal ottukoo mbaar tal iyyaa, dakak tal ottukoo kuŋaal, dakak tal ottukoo kuŋaal tal tek, dakak tal ottukoo kuŋaal tal kuŋaal, dakak tal ottukoo kuŋaal tal tuur, dakak tal ottukoo kuŋaal tal mendrii, dakak tal ottukoo kuŋaal tal iyyaa, dakak tal ottukoo asaal, dakak tal ottukoo asaal tal tek, dakak tal ottukoo asaal tal kuŋaal, dakak tal ottukoo asaal tal tuur, dakak tal ottukoo asaal talmendrii, dakak tal ottukoo asaal tal oddoy, dakak tal ottukoo tuur, dakak tal ottukoo tuur tal tek, dakak tal ottukoo tuur tal kuŋaal, dakak tal ottukoo tuur tal tuur, dakak tal ottukoo tuur tal mendrii, dakak tal ottukoo. Ottukoo tuur tal oddoy, dakak tal ottukoo tal sittal, dakak tal ottukoo sittal tal tek, dakak tal ottukoo sittal tal tek, dakak tal ottukoo sittal tal kuŋaal, dakak tal ottukoo sittal tal tuur, dakak tal ottukoo sittal tal mendrii, dakak tal ottukoo sittal tal oddoy, dakak tal ottukoo mendrii, dakak tal ottukoo mendrii tal tek, dakak tal ottukoo mendrii tal kuŋal, dakak tal ottukoo mendrii tal tuur, dakak tal ottukoo mendrii tal mendrii, dakak tal ottukoo mendrii oddoy, dakak tal ottukoo iyyaa, dakak tal ottukoo iyyaa tal tek, dakak tal ottukoo iyyaa tal kuŋuaal, dakak tal ottukoo iyyaa tal tuur, dakak tal ottukoo iyyaa tal mendrii, dakak tal ottukoo iyyaa tal oddoy, dakak tal ottukoo. Tal oddoy tal tek, dakak tal ottukoo oddoy tal tek, dakak tal ottukoo oddoy tal kuŋaal, dakak tal ottukoo oddoy tal tuur, dakak tal ottukoo oddoy tal mendrii, dakak tal ottukoo oddoy tal, oddoy, dakaa mbir, dakaa mbir tal tek, dakaa mbir tal kuŋaal, dakaa mbir tal tuur, dakaa mbir tal mendrii, dakaa mbir tal oddoy, dakaa kayaŋ, dakaa kayaŋ tal tek, dakaa kayaŋ tal kuŋaal, dakaa kayaŋ tal tuur, dakaa kayaŋ tal mendrii, dakaa kayaŋ tal oddoy, dakaa asii, dakaa asii tal tek, dakaa asii tal kuŋaal, dakaa asii tal tuur, dakaa asii tal mendrii, dakaa asii tal oddoy, dakaa tuur, dakaa tuur tal tek, dakaa tuur tal kuŋaal, dakaa tuur tal tuur, dakaa tuur tal mendrii, dakaa tuur tal oddoy, dakaa sittii, dakaa sittii tal tek. Dakaa sittii, dakaa sittii tal tek, dakaa sittii tal kuŋaal, dakaa sittii tal tuur, dakaa sittii tal mendrii, dakaa sittii tal oddoy, dakaa mendrii, dakaa mendrii tal tek, dakaa mendrii tal kuŋaal, dakaa mendrii tal tuur, dakaa mendrii mendrii, dakaa oddoy, dakaa iyyaa, dakaa iyyaa tal tek, dakaa iyyaa tal kuŋaal, dakaa iyyaa tal tuur, dakaa iyyaa tal mendrii, dakaa iyyaa tal oddoy, dakaa oddoy, dakaa oddoy tal tek, dakaa oddoy tal kuŋaal, dakaa oddoy tal tuur, dakaa oddoy tal mendrii, dakaa oddoy tal oddoy, dolok, dolok tal tek, dolok tal kuŋaal, dolok tal tuur, dolok tal mendrii, dolok tal oddoy, dolok mbaar tal tek, dolok mbaar tal kuŋaal, dolok mbaar tal tuur, dolok mbaar tal mendrii, dolok mbaar tal oddoy. Doloo mbir, doloo mbir tal tek, doloo mbir tal kuŋaal, doloo mbir tal tuur, doloo mbir tal mendrii, doloo mbir tal oddoy, doloo kayaŋ, doloo kayaŋ tal tek, doloo kayaŋ tal kuŋaal, doloo kayaŋ tal tuur, doloo kayaŋ tal mendrii, doloo kayaŋ tal oddoy, dolok asii, doloo asiii tal tek, doloo asaal tal kuŋaal, doloo asaal tal tuur, doloo asii, doloo asii tal tek, doloo asii tal kuŋaal, doloo asii tal mendrii, doloo asii tal oddoy, doloo tuur, doloo tuur tal tek, doloo tuur tal kuŋaal, doloo tuur tal tuur, doloo tuur tal mendrii, doloo tuur tal oddoy, doloo sittii, doloo sittii tal tek, doloo sittii tal kuŋaal, doloo sittii tal tuur, doloo sittii tal mendrii, doloo sittii tal oddoy, doloo mendrii, doloo mendrii tal tek, doloo mendrii tal kuŋaal, doloo mendrii tal tuur. Doloo mendrii tal mendrii, doloo oddoy, doloo iyyaa, doloo iyyaa tal tek, doloo iyyaa tal kuŋaal, doloo iyyaa tal tuur, doloo iyyaa tal mendrii, doloo iyyaa tal oddoy, doloo oddoy, doloo oddoy tal tek, doloo oddoy tal kuŋaal, doloo oddoy tal tuur, doloo oddoy tal mendrii, doloo oddoy tal oddoy, dolok dakak tal tek, dolok dakak tal kuŋaal, dolok dakak tal tuur, dolok dakak tal mendrii, dolok dakak tal oddoy, dolok dakaa mbir, dolok dakaa mbir tal tek, dolok dakaa mbir tal kuŋaal, dolok dakaa mbir tal tuur, dolok dakaa mbir tal mendrii, dolok dakaa mbir tal oddoy, dolok dakaa kayaŋ, dolok dakaa kayaŋ tal tek, dolok dakaa kayaŋ tal kuŋaal, dolok dakaa kayaŋ tal tuur, dolok. Dakaa kayaŋ tal mendrii, dolok dakaa kayaŋ tal oddoy, dolok dakaa asii, dolok dakaa asii tal tek, dolok dakaa asii tal kuŋaal, dolok dakaa asii tal tuur, dolok dakaa asii tal mendrii, dolok dakaa asii tal oddoy, dolok dakaa tuur, dolok dakaa tuur tal tek, dolok dakaa tuur tal kuŋaal, dolok dakaa asii tal tuur, dolok dakaa asii tal mendrii, dolok dakaa asii tal oddoy, dolok dakaa tuur, dolok dakaa tuur tal tek, dolok dakaa tuur tal kuŋaal, dolok dakaa tuur tal tuur, dolok dakaa tuur tal mendrii, dolok dakaa tuur tal oddoy, dolok dakaa sittii, dolok dakaa sittii tal tek, dolok dakaa sittii tal kuŋaal, dolok dakaa sittii tal tuur, dolok dakaa sittii tal mendrii. Dolok dakaa sittii tal oddoy, dolok dakaa mendrii, dolok dakaa mendrii tal tek, «hesitation» dolok dakaa mendrii tal kuŋaal, dolok dakaa mendrii tal tuur, dolok dakaa mendrii tal mendrii, dolok dakaa mendrii tal oddoy, dakak, dolok dakaa tal iyyaa, dolok dakaa tal iyyaa tal tek, dolok dakaa tal iyyaa tal kuŋaal, dolok dakaa tal iyyaa tal tuur, dolok dakaa tal iyyaa tal mendrii, dolok dakaa tal iyyaa tal oddoy, dolok dakaa tal oddoy, dolok dakaa tal «hesitation» oddoy tal tek, dolok dakaa oddoy tal tek,, dolok dakaa oddoy tal kuŋaal,, dolok dakaa oddoy tal tuur,, dolok dakaa oddoy tal mendrii,, dolok dakaa oddoy tal oddoy.